Naquiiꞌ ntaaⁿ nnꞌaⁿncue na mꞌaⁿ tsjoom suljaaꞌ joꞌ waa cwii nnom ꞌnaⁿ na matseicaꞌmo̱ⁿnaꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindye joona yonom joona cwicweeꞌna liaancue tsaⁿsꞌa jom macweⁿ cwii cantyoaasei ndoꞌ macweⁿ cwii cotomaasei ndoꞌ manjoom cwii ljo lcoom ndoꞌ mati jeꞌ mawilꞌueeꞌñe taxqueⁿ na njom xqueeⁿ liaaꞌ tsaⁿsꞌa cotomaasei ñequio cantyoaasei tuiinaꞌ oo cwiluiinaꞌ ñequio tscaꞌndyuꞌ, liaaꞌ yuscu jeꞌ, liaaꞌ yuscu joꞌ cwii che ndoꞌ cwii chuee aa chuee caje oo aa chuee ljeii na cwiluiinaꞌ ñequio na cwituaa yolcu jnom luaaꞌwaa na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwiluiindye nnꞌaⁿncue naquiiꞌntaaⁿ jâ ndoꞌ mati joona matseicaꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwiluiindye nnꞌaⁿncue cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na joona cwilaneiⁿna naquiiꞌntaaⁿ ncꞌiaana.